Salad no opungwui chai manjaknai khaina khe protein fiber fat tei cherem cherem gwnang wngna nangnai. Nutrition gwnang salad ni bagwui mwkhwtwng blai jemon spinach gajor bandacopi sosa tei tomato. Protein gwnang manwui salad o dalogna khe halangjak tohan tokttui rukjak tei aa bahan. Fat gwnang salad swlamna khe avacado badam tei cheese daolgwui mano. Salad no cherem cherem khlaina bagwui kwtal bwthai jemon apple gajor jingathaktwui tei borai rok dalogwui mano. Piathago olive ni thok tei kaoji bwtwui rwiwui mano. Amtwui hai khe salad swlamkhai opungwui no salad no chai mano.